Ruiisisortõ um muidoki valgõ riis ja pruun ja verrev riis ja must riis, mõtsik riis. Noid väega harva kostki restoraanist saat. Esiq kotoh võit tetäq. A sis um pudroriis ja pikäteräline riis, määnegi jasmiiniriis um viil.